مرحبا حابّه اليوم احكي اليوم عن هوايتي المُفضّلة. طبعاً كل إنسان عندوا هوايات مُفضّلة وبتختلف حسب السنين يعني مسلاً أنا وزغيره كنت <hesitation> هوايتي المُفضّلة إنّي- إنّي خيّط للّعبة، رجعت بعدين لائيت حالي بحب ارسم، رجعت لا حالي لئيت بحب إنّي أعمل <hesitation> أشيا hand made. سنين عن سنين بتفرق شو أنا مُمكن حب وحسب طبعاً بتكون قدراتي أنا وزغيره وقدراتي أنا وكبيرة. كل ما بلّش أكبر اكتشف إنّي بحب هواية جديدة. بعدين رجعت اكتشفت بي سن المُراهقة إنّو أنا بحب التّنس. كنّا لمّا نضهر أنا والعيلة لمّا كان في جبل <hesitation> لا بحر عال رّمل نلعب تنس، كنت كتير حب وكتير كنت شاطرة لا درجة إنّو دلني اشتري الركّيات تعولا، الطّابات، الرّيش، فتّش بي كل المحلّات وين في ريش مرتّبة ومن بعدا بزهق التّنس. برجع بحب إنّي إئرا بحب إنّي جيب كُتُب وإئرا بحب أوّي معلوماتي. برجع ورا القِراءة بحب إنّي إسبح لمّا اكتشفت إنّي بعرف اسبح منيح وبحب اسبح اكتشفت إنّي شاطرة بالسباحة وبحب إنّي أتعلّم أكتر وغمّق أكتر. صرنا كمان لمّا نضهر مع العيلة بالصيفيّة نروح عال بحر. نروح عاشاليات، عا مسبح خاص إتسبّح وأعمل حركات ونطنط وهيدي الحركات فا اكتشفت إنّو كمان السباحة من هوايتي لأنّو كتير كتير بستمتع أنا وعم بسبح كتير. بصير بعالم تاني بحب السباحة كتير، وبعدني بحب الخياطة والتّنس بس أهمّا شي هلّأ عندي السباحة هيّ <hesitation> الشّي المفضّل عندي هيدي الهواية هلّأ سابتة أنا على السباحة ما بعرف لا بعدين إذا مُمكن غيّر حسب لمّا اكبر شوي يمكن يكون كمان عندي هواية تانية أنا ما بعرفا بس حاليّاً هوايتي هيّ السباحة وهلّئ نحن شتويّة وحابّة إنّا ترجع الصيفيّة لا أرجع روح أنا والعيلة كلّايتنا نستمتع لمّا نروح نضهر سوا ناخُد مكان خاص إلنا و pool خاص إلنا ونستمتع كتير نحن وعم نسبح ونلعب بالمي فا هيّ من أحلى الهوايات يمكن الّي كمان أكتريّة العالم بتوافئني عليا.